المهارة اللي نباها كنت الطيران، هو نعرف نبقى في كل مكان نحلق في السماء ونعرف كيف كان بالنسبة لي حلم إني يعني نطير ونبقى في السما، وبعدين بنوصل كل مكان بسرعة أسرع وبطريقة سريعة جداً أي مكان يشاورله عقلي نمشيله بطريقة سريعة ومواصلة بسرعة يعني.